ممكن سندوتشات البلويف اللي هي لو فينو أفضل ممكن سندوتشات الطعمية والفول ممكن سندوتشات البطاطس ممكن سندوتشات الجبنة بالطماطم ممكن سندوتشات المربى.